So hala juhu juhuredun haalaama nɗo neɗi juheede kulle kurɗe, ɗundu waran e hakkille mun. Hono giɗo muuɗun waddana ɗun ko miilaayi en, joonndoraaki. Naa duu, wayraa aɗe jooɗii faa prop wara.